والله يعتمد على المزاج بس إذا اخترت أفضل أروح رحلة مع أصدقائي، الجو مع الأصحاب مليان ضحك، مغامرات، نقدر انسوي أشياء معًا نستكشف أماكن جديدة، لكن الرحلة مع الشريك إلها سحرها بعد يعني خاصة إذا كنت أبغي أستمتع بلحظات خاصة أهرب من الروتين كل خيار له مميزات، لكن الصداقة دايمًا تضيف جو مميز.